Comme tanti zoeni o mæ primmo travaggio ô favo de stæ. Eo un garsonetto inte un distributô de benziña. Favo anche lavamachine e no gh'ean giorni de ripöso. Gh'ò attrovou da louâ pe piggiâ de palanche pe mantegnîme à scheua, pe cattâ di libbri e sciortî con unna mæ gardetta ma no me piaxeiva guæi.